पक्षियों की जातियां बहुत विविध होती हैं। उनमें विविधता के पहलुओं पर आदर्श होते हैं। जैसे उनका आकार रंग आवाज़ प्रवृत्ति और उनके रहने का स्थान में कुछ प्रमुख पक्षी जातियां की विविधता के बारे में बता सकते हैं। हॉक बड़े आकार की शिकारी पक्षी होते हैं। जिनका मज़बूत पंजा और तेज़ दृष्टि होती है। इनकी चोंच के आकार में जीवंतता होती है। जो इन्हें शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। होमिंग बर्ड बहुत छोटे होत हैं। और इनके पंख बहुत तेज़ी से फड़फड़ाते हैं। इनका आकार छोटा लेकिन रंग बिरंगे होते हैं। तोते रंग बिरंगे होते हैं। और इनके पंखों पर विविध रंगों के पैटर्न होते हैं। हाँ अच्छी आवाज़ की नकल करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। बुलबुल सामान्यतः हल्का होता है और इनके गर्दन पर सर हल्के रंग का पैटर्न होता है। कोयल की आवाज़ बहुत प्रसिद्ध होती है। जो सामान्यतः गहरे बद्दे में कू कू की आवाज़ में होती हैं।